<hesitation> To ɗum wiya ajantiina kam, walaa ko waɗanta kam to ɓernde bannda haala fijo kosngal, ɓe innake kamɓe fuu dow fijooji kosɗe ɗum wi’ata bol.